عادة اشتغل حوالي، من <hesitation> أربعين لخمسة وأربعين ساعة في الأسبوع. طبعاً يعتمد على <hesitation> نوع العمل، والمهام اللي عندي. بالنسبة للإجازات، عادة آخذ من عشر لخمستاشر يوم إجازة سنوياً. يمكن أكثر، إذا كنت بحاجة لراحة أو عند سفر. <hesitation> الإجازات تكون موزعة على مدار السنة، غالباً في العطلات الرسمية، أو فترات معينة من السنة. عشان أجدر اريح وارجع، أكون نشيط في شغلي.